रोटी हम्मर खानाके प्रमुख आहार महति एक हे । हम्रे भात आउ रोटी खैति । मुल भातके तुल्नामे रोटी चहिं जेदा स्वस्थकर रहता तभिमारे हम्रे अपन घरे रोटी बनाके गरम गरम खैना चाहि । मै हिंयाँ रोटी पकैना कुछ तरिकाके बारेमे बताई जाइत हउँ । रोटीक तहिन सबति पहिले ते हमके गेंहुक पिसान चहता आउ गेंहुक पिसान आउ पानी अक्केम गाँजके तब जाके लुइया बनाइल जिता । लुइया बनासिक्बो तउ चौकी आउ बिल्ना लैके ओहके गुलेरमुलेर बेलेक पर्ता । रोटी बेले नाई जन्बो तउ गुलेर गुलेर रोटी नाई बन्ता । जाब रोटी बेलसिक्ती तउके जाके हम्रे ताबामे कम आगी करके धिरे धिर पकैती आउ जब रोटी पाकजिता मजासति तउ ओहके अङ्गरामे धरके फुलैती आउ अइसे करके हम्मर तिहिन स्वस्थ्य आउ गरम गरम रोटी बन्जिता जउन खैनामे एकदम स्वादिष्ट रहता ।